جدوں میں دیا بارے سوچدا ہاں تاں مینوں چھوٹے سوچ وچار کرتے کِتے گئے کم یاد آؤندے ہن۔ جو کسے دے دن وچ وڈا فرق پا سکدے ہن۔ جیویں کہ اک مسکان، اک مدد یا پھر <hesitation> کوئی وی چھوٹی توں چھوٹی مدد وی اک انسان دے جیون یا پھر اک دن نوں تاں بدل ہی سکدی ہن۔ دیا اک لہر وانگ پھیل دی اے۔ جو ویکتی دے دوجے ویکتی تک جوڑ سکدی ہن۔ اتے اونا دی زندگی اور سکھد اتے آرام دہ بنائی جا سکدی ہن۔ دیا <hesitation> دوجے دی زندگی تا سکھد کر دی اے۔ پر جو ویکتی اپنے جیون وچ دیا دا گن لا سکدے ہن۔ اوہ ویکتی اپنے جیون نوں اک نئی موڑ اتے نئی سکھد اتے شانتی وی پا سکدے ہن۔